<noise> tere an ɗok, tee tere yeti maanna ka po goji tere anɗon tere palau tere an tat, tere an peereu tere an ⼲uwat tere an paragbanang tere an parilau tere an piɗiɗau tere fujerei tere an kpumu, tere an kpumu gee ɗok tere an kpumu gee palau.